بيتزا، آيس كريم. أعتقد الآيس كريم حلو، بس البيتزا فيها تنوع وتنويع وتصلح وجبة متكاملة. ممكن أكلها مع كل شيء: أكلها مع الجبن، أكلها مع الماشروم (الفطر)، أكلها مع الدياي. كله مع كل شيء. أعتقد أني بفضل البيتزا.